Waha maun ita hili ta tolu hata hili, ta funa fitam ta huna wahama ta ilita ta bousuf fita tewa bangkala, bangkala tewa ipyam, ipyam ta ne hata au tai'ipe wahan ta huna tu ipya bole, ta nihi sefu ta nihi sefu ta nihua esoi ta huna esan kingkam, kingkam huan se bata sefu. se heley, se heley sefu kingkam abara se eley ara wakte wakte botuno, si hili sefu ta huna bau bawam, huna sesak bau- bau nuam, si huna si ramu, si ramu tewa si huna esan anin. I bulanam i i bulanam heloy huan seram sifu se ubana'an ni sita bali ni esan anin ei ibulana maun si huna awalam si wele si fen sifu si huna huful ani huful anim, si tila sefu si huna ipyama masi tabalin si tabali sif si tayo kuni kesnam. Si walti i siwalti tu esen anin au wala maun, si wal tiwal tiwalti sampe nara kesna latun, sei sabohun sei sabou sefu sei hil enheleo, si hil enhe sef si walti ileo si walti walti sampe si walti sefu si huna sai bam syanhata fo'isi huna sai bam si nakira lau saiba maun, laikisnen laikisnam ai lehuan sei uma waham, se hil ai tobun botem, sia ai tobem botem heloy si lusni'i lau waha matana maun, sei uma waham si uma wahahua anin si huna ne huwa awil si hilu waya mahelau si you si ye'u, si yehu hua anin nehua si uti. Wahama botuno sei ye'u. Haley huan sei ute i bula nama suda amara, amara huan sei lima ira, sei lima ira ni faina hu anin, sei lilima ira lilima ira se husu se opla nira au ara faina'an mukolani, tahunani fai nan'hi ha si huna faina hua anin se. Li lima i meun, lau kisnam, nai kisnam lau kisnam nai kisnam ha, sei lima si huhuan si otaham ira, enhe ne mokola si sikira, si sisikira si tebu lew, enhe sei oplan en enhe lew, sopan enen mokola si sikira. <hesitation> si fuy sefu si siki sefu heloy huan, si hili leke si leke se rayana ani meun sir ai fem sera afa toim, si san enenehe inlolo entul tul, <hesitation> si hili leke si huan, huan ara faina maun, saka au fainan kai abuna hua kai mumunsi seka nun hurai ita huna ta foi ni fainanhi sei hakahe hase lima ira sei hunani fai nama sei huna wahalu teni meun ai tobu kisne meun si huna lau, si huna lahuan sifui le le le lei si upla nira hua nin saka mokolani <hesitation> si sikira, bulaka sikira helau nekai u kai hahasala, pok u bobotu au, u bobotu han saka. esan anin bau bau- bau nuam kalo mukola huan holo ira ta ai helayni. Ha sei limaa ira huan si siki sefu, si siki sefu huan si simara, si sana haloso lew huan siai, saka au oi, anin ne hua bilya anin tahuna enhe lew, tahuna enho ta huna ha ita ai, ta nika tara ai fata matahe dis sala sakahe. Habilya lew si sara ata lanim, si huna leku lew, si huna leku hua anin, sei huna seira ai famayan tahe sei si sima ei, hua tahe i jijie, son si- si meya i mehua suda si titi ei, ira teiwa, ira si ti lewi. Ni hua hase huna fita tese elua'aha se huna sa, sera ai famasa au mani u mani buna u si mamra enheko, sei kahe nuhura mane am hakalay ra, masa mai kenhe, am sima mu ene aba nihua fitam munsina me fita munsina mehe sera lai'rahe ho- holon nira, seka manu u bakalay ra, ne suda ai isanho husimam, fuam lolo te sekahe, in hura masahe masaahe am sima au hou u ka'i yakahe, ya bara fitama bole mulsey mufu anhua, esan kumofwan hakana dadi yakahe.